Xinii taata sayu chi taa yiachi ra nixiyova nana xitaai chi kuva ka'a niixiña kara taku i'i dos mil chininu kixi ra ko'o kuakua na doctor, ko'o kuakua tu taata ra ika xinivintu kuntu nujuna kaa, chi takixaa naa doctor kuaa tu xu'unva kuninaka takuao nujuna ra nta xu'un tu na xiavika ra na clinica tukura xiina kasa antendenao kuao nujuna ra, xiinaka xiaa hora kuni mianaka ra ika taku xi'i nuniyo ra, i'i kiintu sayu ra nuni tixaa tee kixa sayu xiintu, i'i chikaa kani, takasia sukuntu ra ika xinika mintu, chi yoo nana xitai nixiyoña vichi chaa nixiña kara tatunvaña xiintu takun ti'i chiñu ntavi kaa, ya kaa mintu xia tu'un ntavi ra iku ntiko yaka kuntu kintu ra kavantu su santantu sata mintu, a tuu ntu'u na cheje a tuu se'entu kania ra kavantua ra i'in taa satantu ra tantii ntaa kara, kusuntu taaxia mi hora kusuntu ra tani kojontura i'i vaava kuntu i'i tayantu xii sayu, i'i takua tuvaantu a taya kuaa tukuntu, yio tuku ikuu so'o kini kaantu xii mi yakara yaka tukura i'i chikantua satantuyo ra kuntiintu ra saa ni va'a kana tikui tukuntu xia kara ika tuvuantu xii mi sayuka, nuu yio tuku ikuu sayuú tuku ra kuu tukuntu kiintuaka ra i'i kavantua ini xiayi loo santantu ntaa xinintu yoo ra isaa tukura. Tanuu xiantu ra tuvaa tukuntu xii su sayu, ta yoo tuku vintia ka'a mintu xia tu'un ntavi ra yanana sata itu ku'u tuku kintuaka ra sikuijintua ra tajantua i'ini xiayi ra yaka satantu <noise> satantu, ta ntaaka satantu ra sayura kokixa sikiaka chi nuni kixa i'i chikaa kani kaaun sukuntu nini kixaka ra, tiku kavantu vi- mi vintia kaa ra kajaani loo vaka ntaa satantu a sentu takuu mina kani kue'eara ta'a ra tiku ta ta'aka satantu ra, kusuntu saa i'i xaa hora kusuntu ra taa tujoontu ra i'i vaa va kuu taxia ntii tuchintu, taya tiintu kooka to'ontu ra, a ta taku kuaa tukuntu nujuna doctor kara tanuu xia va'a mintuu xika tiintu xii taata ntavika xiara sa'ai kuantu nujuna doctor kixa xiintu ra, ta taku kani tukuntu kueentu katatuku sukuntu nuni chi su'u kua sayu ra ko'o miiya chi nuni kataa sukuntu su siki kixa ra an ika vituu kuu tukuntu ki'i limu tukura chikantu loo tixii ra ko'ontu ra, tani xinuraka ra xia yaka kuu taata kanu ra tuvaantu tiku, yaka saa kaa miña yoo taku yuvasio ntu kixi chi ninura xinio xaa kixai tuntavika nixiina xi'i kuee a koo vaa'a tuvuana yakixa miina su naka kuna xini tukuona yo'o ra, vichi te'e mintu takaara ya yo'o kuava kaa xiantu, a tuntoo ka'a tukuntu xiirru ra. Ta kani sayu mintura xinuntu kuuntu kintu tuntoora chikantu ixintu i'i ni'i ra ntii tukuntu ra ta nitufi ra i'i vaa va kiyaa a se'e tukuntu kania ra, tuu nu xiaa nto'o tukuaka xii kani xi'i sayuka ra i'i chikanturu ika iji se'entu ra tani xitia ra tavaa tukuaka i'i tukamaa ra ika ku'ukantu nuju na doctro chi takixa ko'o xiuuvantu kuntaviantu ñu'u ntavi yoo ra, yaka ra xini ni'iantuaka ya yoa xintu kixantuva mia takaa chi teentu kooka ntianintu ta kuu doctor oo ka'ani kuao nujuna kaa ra xaa sa'ani kuaao ra ntaa kanivao, a xia saani kuaao ra tukuvi xi'inio kuaa nuu kixa ra xiaka kua nina taata ntavia kachiñuntu tanuu xia va'amintu ra yaka kua suvaa taa mina doctor ntavi vaporu vara i'i keentu lekee loo satantu ra i'isaa ra ntaa xinintu ra taa nitufi xitiaa ra nuni va'a kixatuaka ra yaka kuu taata kachiñu tu'u naa ntavi yo'o, koo kachiñu vakantu xii miaka ra yaka kua takoo abuelontu nujuntu ra, su yaa xinintu xiaa kuaa yaka kixa, va'a kixaka xi'intu.